Livi ye lo iyo lo ku-ini nka ta ye livi ta ye planta nka lo kuneva'a naá, te kolo su'u xi iyo ne nda'ancha'a, xi na livi na landanduu nkanchi ɨ́ɨ́n naá te, ñaliko ko nene wa'a ka xi naá te kuu neñu ni te, iyo nka gente á lo mbechi nka nda'a xi vií nka landaduui, te ɨ́ɨ́n planta naá te vií nene, te ko su'u xi ne nda'asu á, te ñaliko nene wa'a ka.